Simano surubo nubajé babé so soomé yayu gajaaw yo éwagéén, yayu érasihon: éwagéén émano yara éjoola, érasihon émano yara élunlum.